Igny moa zany da sy de anigny matetiky satria sy de maro e misy aminay agny, anisika hoe indroa isan-taogny eo avao zany da eo amin'ny lera raiky eo zany, arakaraky e fahitanigne dokotera amignao avao zany arakaraky e fandraisany, laha milahatry be mety lany lera, lany andro agny.